एक सय, उनान्सय, अन्ठान्नब्बे, सन्तान्नब्बे, छयान्नब्बे, पन्चान्नब्बे, चौरान्नब्बे, त्रियान्नब्बे, बयान्नब्बे, एकान्नब्बे, नब्बे, उनान्नब्बे, अठासी, सतासी, छयासी, पचासी, चौरासी, त्रियासी, बयासी, एकासी, असी, उनासी, अठहत्तर, सतहत्तर, छहत्तर, पचहत्तर, चौहत्तर, त्रिहत्तर, बहत्तर, एकहत्तर, सत्तरी, उनन्सत्तरी, अठसट्ठी, सतसट्ठी, छैसट्ठी, पैँसट्ठी, चौसट्ठी, त्रिसट्ठी, बयसट्ठी, एकसट्ठी, साठी, उनसट्ठी, अन्ठाउन्न, सन्ताउन्न, छपन्न, पचपन्न, चौपन्न, त्रिपन्न, बाउन्न, एकाउन्न, पचास, उनन्चास, अठचालिस, सतचालिस, छयालिस, पैँचालिस, चवालिस, त्रिचालिस, बयालिस, एकचालिस, चालिस, उनन्चालिस, अठतिस, सैँतिस, छत्तिस, पैँतिस, चौतिस, तेत्तिस, बत्तिस, एकतिस, तिस, उनन्तिस, अट्ठाइस, सत्ताइस, छब्बिस, पच्चिस, चौबिस, तेइस, बाइस, एक्काइस, बिस, उन्नाइस, अठार, सत्र, सोह्र, पन्ध्र, चौध, तेह्र, बाह्र, एघार, दस, नौ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दुई, एक